நான் தேர்வு செய்தால், நான் ஒரு நகைச்சுவைத் திரைப்படத்தின் பக்கம் சாய்ந்திருக்கலாம். நகைச்சுவை மற்றும் லேசான இதயம் புத்துணர்ச்சியூட்டும், நாடகத் திரைப்படங்கள் அடிக்கடி தூண்டும் மிகவும் தீவிரமான உணர்ச்சிகளில் இருந்து ஓய்வு அளிக்கும். நகைச்சுவைத் திரைப்படங்கள் மனநிலையை உயர்த்தி, சிரிப்பைத் தூண்டி, வேடிக்கையாகத் தப்பிக்க வைக்கின்றன. இருப்பினும், நாடகத் திரைப்படங்களின் ஆழம் மற்றும் உணர்ச்சிகரமான கதைசொல்லலுக்காகவும் நான் பாராட்டுகிறேன், எனவே அது உண்மையில் எந்த வகையான அனுபவத்தை விரும்புகிறது என்பதைப் பொறுத்தது.